समाज के आकार देहे म शिक्षा के भूमिका हवे। काबर की शिक्षा लेहे के बाद ही कोई भी काम करथे। अउ समाज म योगदान देथे। अपन मा बाप के नाम रोसन करथे।